Okey aaye ndoongi ame ondimuhole shaashi moku mokuputuka kwange ndoongi oye hatulongifa oo oha ondimuhole shaashi mokuputuka kwange ohatu longifa ndoongi moku mutekifa omeva ohatulongifa ndoongi ngeenge hatu kateka omeva iyaa ngeenge hatu kateka omeva ohatulongifa nee ndongi. Iyaa mokuputuka kwange oo ndongi ondimuhole shaashi oye hatu pululifa natango noxo eenomo kuputuka kwange natango ngeenge hatui koshipangelo ohatu longifa natango ndongi oo ndongi okuyandi oilonga ihapu nokwafimana kwaame shashi ndoongi nande ngeenge natango nande nee ohandi mulongifa nane oku kateka ndee handimutulike omandini pombuda oo omandini oo ohandi mutulike aike pombuda ndee tai fiyo opeumbo yee eshi aya fiyo opeumbo yee otangangala yee omandini otaauko yee okwaya aasho osho nee ndafimanekela ndoongi kutya ndongi mboli oshinamwenyo shiwa shaashi ndoongi osho oshinamwenyo twakala unene hatu longifa shoo osho ndemuhokelwa iyaa